Cho'qqiga ko'tarilishdan oldin to'g'ri jihozlarni tayyorlayman, masalan, tog' chang'isi poyabzallarini va ko'kramasini tayyorlayman. Sayohatchilarning tajribasini o‘rganib, xaritani tayyorlayman. Muntazam jismoniy tayyorgarlik va zarur oziq-ovqat va suyuqlikni zaxiralashga e'tibor beraman.